Yëre taangoor dafa am, yëre sedd am. Su fekkee mingi tàng, yu oyof ngay sol maanaam ay vale yii. Su nekkee dafa sedd, yaa nge sol ay sweeta walla yëre bu diis; ay garaa mbumbu yooy noonu, ay robbu yooy noonu, yépp ay yu guddu daal walla nga mëlfëwu paska sedd bi dama am doole. Robbu walla nga sol sweeta. Yooy yépp ci yëre sedd la.